A m'enteresa propi pa viagé ën lë spasi përché mi preferisu resté s'la tera, a m'enteresa pa andé ën lë spasi a ve a veddi coza a ie përché ai anche paüra dë coza ai purìa esi ën lë spasi e a m'pias a m'enteresa propi pa